Maleishaneni ada ishia kabd ada ishianeni taa diniat iyo afan ishin dubetu iyo sheria ishiat iyo sagale ishin nyaatu sagale melishaneni biriini chinaf iyo wahindia iyo kabila tadibi chechereko wotdadaramtee lugha ishin dubetu maalei yeden afan suni afan woorat kabila gudio beresun malei dinin isiamuaf burjizimif iyo kiristonen inum jirtie amine dumi bere won duraanifa itayaani dawotan kabd akii melakisitia Georgetowni iyo amine iyo kina kinabalukpa yedeni